So tawi mbeɗa yiɗi feŋde natal ñeñangal e ɓalal, mi ƴeewan poonti, mi feŋa e ɓalal ngal. Mi hocca natal ngal mi wona e poonti peŋaaɗo o.